Fo issi fitaroo keele nte be tara siiriŋ jaŋ amaŋ naffa nte yaaloŋ fitaroo le foňoo la dool si naala fitaraŋoo baa yee ŋon londila abe fitaroo kela niŋ yee ŋoo londi yee fitaroo ke hani moo be siiriŋ man kuŋ bodaal pusseerool futola bare niŋ ye fitaraŋoo ya laandi hani ibe siiriŋ assi fitaroo kee foo aya bandi ha imaariŋ bala man noondi sokoseere ňiŋ fitaraŋ dool bijee issaa saŋ fitaroo.